أي بالطبيعه من الحق الأفراد إختيار البلد ليحبو يعيشو فيها، الحق هذا مهم باش يعيشو في مكان يححقق ليهم الإستقرار و الفرص ليحتاجوها، علاش لأنو الإنسان لازم يكون عندو حرية إختيار البيئه لتتناسب مع القيم نتاعو و طموحات تاعو، الحقوق هذي تتعلق بالحريه الشخصيه و الحقوق الإنسان الأساسيه و هذا حق أي واحد راهو فوق اللرض.